ང་ལོ་རང་གི་རུ་ཕྱག་གཡུ་ཁང་གི་སེན་ན་ང་ལོ་ཞེད་ཁ་ཏ་ལོ་ཞང་ཁམ་གི་རུ་ཕྱག་པ་ར། སྤྲེད་སྔོན་གེ་ཞེད་ཞེན་ཡོལ་སྔོ་ང་ལོ་མ་པ་གྱི་རློག་བུར་གི་ནང་ཡིག་རློག་དང་པོ་ཧེ། ཨོ་དེ་ཕྲེད་དང་ལོ་རེང་ལོ་རུ་ཕྱག་ན་གྲོ་ཤིན་ན། ཁབ་ལ་སྲེན་གི་ངྷ་རང་རོག་རིང་བསྐོའ་གྲོ་རར་ཕྱི་རུ་ལུག་པར་ཤུ་བསྒྲ་ཤིང།